Eh! Laha biby volany reo aloha, reo tsy misy aminay atoy. Fa gny fahitako azy avao zany, tsifany rozy rey, maranitsy raha rey la, <hesitation> la ataony lefo o. Da ireny zany, tsifany rey, rey ro miaro azy rey. La atombokiny rey la any anizay laha tratriny rey la maty.